Huunde waɗde faayiida nde ngummiimi jooni ko jannginde ɓeen nanooɓe ɗemngal am tawa ɓe mbaawaa winnndude. A yiyan ɗo neɗɗo ina janngii tigi haa yetti ɗuɗal jaaɓihaatirde tawa janngii ko e ɗemɗe goɗɗe ko wayno Farayse walla Angele. Kono noon waawa winnndude e ɗemngal mun. Ko ɓeeɗoon puɗɗiimi jannginde no winndirte e ɗemɗe maɓɓe. Ko huunde welde kam no feewi ngati ɓe nganndi wonde so neɗɗo waawi winndude ɗemngal mun dame keewɗe maa udditano ɗum.